ଆପନା ଗୋଟୀ ଗିଟାର ଵିଶର ଭାବ୍ବନ୍ଦୁ। ଏବଂଗ ଯହାଁ ଆପନା ମନସଦ ଗିପରୀ ହାବେ କନେକ୍ଶନ କରୀ ପରଚୀ ତହା ପଚରା ଜାଈଚ। ରସ୍ଣରୀ ଗୋଟୀ ଗିଟାର ଵିଶର ପଚରା ଜାଈଚୀ। ଗିଟାର ଗୋଟୀ ବାଦ୍ଯୋଚଂତ୍ର ଅଟେ। ଯହାଁ ଵିଶର <hesitation> ଭାବ୍ବନ୍ଦୁ। ଏବଂଗ ଯହାଁ ଆପନା ମନସଦ ଗିପରୀ ହାବେ କନେକ୍ଶନ କରୀ ପରଚୀ ତହା ଵିଶର ପଚରା ଜାଈଚ।